Maq ei mõistaq häste hiussit kokko pandaq ei pletti pandaq. Ma olõ tuud tennüq, ku mul tütreq väikuq olliq. Sis ma näiul panni, a muido ma väega ei mõistaq. A naasõq muidoki mõistvaq mul siin, tütreq ja naanõ ja. Nuuq pandvaq ilosahe hiussit pletti ja tütreq kandvaq kah. Naanõ veidemb, aga tütreq külh kandvaq naid pletih vai kuuh.